المرايه الوسخانه بتتنضفا بي مويه وبي قطعه يعني تجيب قطعة تغسل بيها المرايه بي المويه اول حاجه بعداك تغسلا بي قطعة بعداك ممكن تنشفا بي الجريدة يعني الجرائد تنشف بيها المويه بحيث انو مايكون في سيلان في المرايه بتنضفا كويس بي القطعه اول وبي المويه بعداك تجي تنشفا بي الجريدة